La televiziun mi pensu che ën gagnu ades, i gagnu d'ades a sìu pi a sìu pi pratich che ti cum a funsiun-a la televiziun o ën computer, comuncue i televizur d'ades a sun tant cumplicà, 'na volta a ieru tant pi semplici cun le valvule, cun, però anche li al e ën discurs che së ses nen ën tecnich al e ën po ën cazin